Na ame iyi unyasa ko kaa tulagu tuna atu yaje ata nda gana aka oho te yije uwe tuwo ta ngwagwama, aka note teriji uwa tunata tubwa iheini uyan we ne namanga potutu iyi nenge. Erima gbataje lewakwa hure mehetani anje ba peshe uriya sa umutu na nga yaje ishe amashe me te teja t mata ta tumata ta ngwa nama, ama yaga nyasa we tu mata ta agwagwa ba she uwa ibe huluge ngayaje bino, yashe emeci shi butu ho nga zama nda nyosa tu wo tu bwa notʊwa tuba iyi lele cimi, ama emeci shi butu gumaka obuzhe bo’o o na mata rubwa ibe nge yaje unyasa. Aka ta ibe du omo mbisono nyasa masa iwene fmo amasa yi meye umusa surudu omo nuga yi tuswa uwana butu zhaji she biyelomi she buyan butu leoyan du, ma jita du baya baswa ujita gana ta she jita na aka olo atu mome shilo no kaa go momo shilo agwagwama ama uganana bu ana nda guje uwene beleni ma moto akata na zhe ko nge zhe manda nyasa uyita genata shɛ jita na, ama zha nota tuwulata gunutu hiesha agwagwama, ama mangaga iyi goje nga yajima magana ganata yiina ata a gudu jɛ la na akana du hoshi, ko uwan ecilo nga ya yajɛ yaye iyine namba ngaje yasa no be ikeshicituma ta agwagwama asha sem na alea tu wo tu she bonu ma na tumata tu uwaibe yaje huyasa ulutu